Di Jerman bahasa resmi nanaan sona sosis lanu seni no musik boma ianu tradisi na sona ala tao nai pasar ini <hesitation> Natal.